सबसे पहिले छोट लाइकन के तिपहियां साइकिल चलावेके देवेक चाही। ओकरे बाद दू पहियाँ वाली साइकिल के धीरे-धीरे आदत डारे। तब जाके जब लाइके बैलेंस बनवल सिखी जाए साइकिल पे, ओकरे बाद लइकन के <hesitation> बाइक चलावेके सिखाएक चाही। एक माता पिता के रूप में हम ते अपने लाइकन के पहिले सपोर्टर पहिया वाला साइकिल दियाइब। ओकरे बाद तब जाके सपोर्टर हटा के चलावे वाला साइकिल दियाइब। अइसन कइले से लाइके धीरे धीरे संतुलन बनावल सिखी जाईहे। एही प्रकार से लाइकन के धीरे धीरे बाइक चलावल सिखाएक चाही।